لما أتخير بين كتاب وفيلم، أكيد باختار كتاب! عشان القراية بتدي لي فرصة عشان أغوص في عالم القصة بشكل عمق بتتيح لي تخيل شخصيات وأحداث بطريقتي الخاصة كمان الكتب بتوفر لي تجربة فريدة من نوعها بتمكني من التفاعل مع النص واستخلاص معاني مختلفة، بينما مشاهدة فيلم ممتعة أيظاً بس أنا ما بتخلي الجو يكون خاص فيه.